biyɛ mɛ ɔni zu han diya be a be diya tɔn mibini a bɛ tawɛ a'we o wɛwa a we jami jami han diyaraso ani boni oro'o ma dɛmu baro jenu ma <ɛ> sɔmɔ waro lanakardi donk mu beso jureju baro mu mi tɛwɛ na donk a bun mɛ da woro an diya be wa ji wala